Man lu ma mujjee lekk baa may ñëw fii mburu ak soos la soos bu gaa yi di wax buleet. Mburu bi farine la ko gaa yi defaree, farine, ndox, xorom la ko gaa yi defaree ak tuuti carbonate loolu la ko gaa yi defaree. soo ko defee noonu ba pare nga dugal ko ci fuur nga dugal ko ci fuur bi mooy mu génne mu génneel la mburu ñu lakkal la ko mu génneel la mburu. Soos bi soos buleet la buleet bi dafa buleet bi jën la ko gaa yi defaree. Jën dañ ut jën gaa yi wal jën bi génne yax yi génne yax yi yëpp génne lu sew a sew yëpp gaa yi dank ko def ko yu ndaw a ndaw gaa yi ut dëwlin gaa yi gaa yi def si jën bi jumbo kaane yooyu <noise> ak yu sew a sew poobar yi gaa yi gaa yi wut frie ko, bu ñu ko frie yee gaa yi boole si gaa yi toggal ko soos def ko soosu pombiteer yooyu after loolu la gaa yi defar ak café café bu gaa yi di wax café touba loolu laa ko booleel tey suba loolu laa lekk balaa may ñëw fii nii.